Ovviu ca mi piacissi èssiri tutti dui li cosi. Ma si propiu avissi a scègghiri, mi piacissi chiossai èssiri ntilligenti chi famusu e populari. Essiri famusu po èssiri ùtili ma prisenta puru li so' problemi; si poi si' famusu senza èssiri ntilligenti, va a finiri ca era megghiu si nun l'avissi statu!